أحسن حاجة يديرها الانسان من ينوض أنه هو يـ يتكسل باش يكسّل العضلات نتاعه مليح باش يخرج منهم ستراس، و لا يدير اليوغا، و لا تمارين التنفس.